Chiuuwaa na cwicwaaꞌ jâ nnꞌaⁿncue ñomndaa jeeⁿ jndye joo na cwilalꞌue ta̱nda̱ꞌ naquiiꞌ nantquie na cwicwaaꞌâ, najndyee ya na nlquii tsꞌaⁿ ta̱nda̱ꞌ na ñenquiinaꞌ na cweꞌ nno̱naꞌ xjeⁿ tsuaꞌ ndoꞌ na nlquii tsꞌaⁿ juunaꞌ ñequio cwii chquiaa jmeiⁿꞌ, mati quilꞌa nnꞌaⁿ na nndua ta̱nda̱ꞌ na nntsꞌaanaꞌ tsqueeⁿ ta̱nda̱ꞌ na candyaꞌ chiuuwaa na nluiinaꞌ najndyeencwe nntseiya tsꞌaⁿ ta̱nda̱ꞌ, nncwjiꞌ tsꞌaⁿ tsꞌomnaꞌ jnda̱ joꞌ nncwo̱naꞌ tsꞌom xiota̱a̱ ñequio aa na tsꞌa cachiꞌ ñequio chjoowiꞌ ta̱a̱xo mati quitueeꞌ nnꞌaⁿ ta̱xueeⁿ na jnda̱ jno̱ⁿnaꞌ na cajnda̱a̱ cajnda̱a̱ chaꞌ na luaaꞌ nndua seiiꞌ ta̱nda̱ꞌ ñequio chaꞌtso ꞌnaⁿ na jnda̱ tjeiꞌa ncuee nmeiⁿꞌ chaꞌ na nntsꞌaanaꞌ cwii tsqueeⁿ na cachi ndoꞌ caꞌnaⁿ juu tsqueeⁿwaꞌ nnda̱a̱ nntio tsꞌaⁿ juunaꞌ nnom cwii chquiaa na jmeiⁿꞌ na nlcwaꞌ tsꞌaⁿ, mati quilꞌana na jaañꞌeⁿ. Tsqueeⁿ ta̱nda̱ꞌwaꞌ chaꞌ na nlquii tsꞌaⁿ catscaa jneiiⁿ oo chaꞌ na nlquii tsꞌaⁿ cwiicheⁿ seiꞌ chaꞌ na nntseicaꞌnaaⁿꞌñetinaꞌ nantquie na nlcwaꞌ tsꞌaⁿ luaꞌ cwiicheⁿ joo na cwiwilꞌue ta̱nda̱ꞌ. Sa̱a̱ mati jeꞌ ta̱nda̱ꞌwaañe cwilalꞌuenaꞌ na cwiluii jndye nnom ndaalꞌa na cwicwaaꞌ jâ nnꞌaⁿncue ñomndaa cwii ndaatsꞌa na tajnaaⁿꞌtya̱a̱yâ na quilꞌuuyâ na jndyunaꞌ ndaatsꞌa tandawii naquiiꞌ ndaatsꞌa tandawiiwaꞌ nncwa tandawii, tsꞌatseii ndoꞌ mati nncwo̱ ta̱nda̱ꞌ na nnduanaꞌ naquiiꞌ ndaatsꞌawaa chaꞌ na nntsꞌaanaꞌ na ñꞌeⁿnaꞌ naquiiꞌ ndaatsꞌa tandawii joꞌ na cwiicheⁿ joo na cwilalꞌue ta̱nda̱ꞌ ndoꞌ mati quijaañꞌeⁿnaꞌ naquiiꞌ ndaatsꞌa ncheⁿꞌ na cwilꞌa nnꞌaⁿ na quiꞌooñꞌeeⁿ quio nchquiaa cajnda̱a̱ na cwilacajndyuuyâ tacos na tooꞌ seiꞌ casondyee, seiꞌ caxti, seiꞌ meiⁿnquia cwiicheⁿ seiꞌ na quitioo nnꞌaⁿ nacjooꞌ tacos na quilꞌana joꞌ na jndyeti ñꞌeⁿ ndaatsꞌa tandawii na tua ta̱nda̱ꞌ. Ndoꞌ cwiicheⁿ jeꞌ joꞌ chaꞌ quia na nncꞌoom tsꞌaⁿ taⁿꞌ caxti jneiiⁿ na nlqueⁿ na jneiiⁿnaꞌ nnom choom mati quiñenquia nnꞌaⁿ cwii ndaatsꞌa na tuiinaꞌ ñequio tandawii sa̱a̱ ndaatsꞌawaa jeꞌ juunaꞌ xueenaꞌ tua tandawii, tua tsꞌatseii sa̱a̱ ndaatsꞌawaa xuee juunaꞌ joꞌ ꞌnaⁿ na quilꞌa nnꞌaⁿ joꞌ na mati ta̱nda̱ꞌwaa nno̱ⁿnaꞌ cajnda̱a̱ cajnda̱a̱ ndoꞌ nncꞌoocwenaꞌ naquiiꞌ ndaalꞌa na jnda̱ tuii mati quitueeꞌna tsco cilantro chaꞌ na joꞌ cachi ndaatsꞌa nntsꞌaanaꞌ luaꞌ cwiicheⁿ joo na cwilalꞌue ta̱nda̱ꞌ. Ndoꞌ na cweꞌ manda̱ jeꞌ tiempo na ñetꞌoomtinaꞌ nnꞌaⁿtquie chaꞌxjeⁿ ntyja tsjoomyâ na jndyetindiiꞌ nnꞌaⁿ na nquienom cwiꞌoona ndoꞌ cwilꞌana tsꞌiaaⁿ joojnda̱a̱ joꞌ chii quia na jnda̱ teijndyaana na cwilꞌana tsꞌiaaⁿ joojnda̱a̱ xjeⁿ na cwitajndyeena ya na ꞌooñꞌomna cwii ta̱nda̱ꞌ na nlquiina xjeⁿ na nntajndyeena quiawaa cwiꞌooñꞌomna cwii ꞌndyoo nachi na nncjaañꞌeⁿ ñequio ta̱nda̱ꞌwaañe na nntquiina juunaꞌ xjeⁿ na cwitajndyeena luaaꞌ cwii nnom na chacwijom na mañequiianaꞌ na jnda̱na. Oo na nñequiaanaꞌ na tꞌmaⁿ nꞌomna chaꞌ na nnda̱a̱ nlꞌatina tsꞌiaaⁿ na wjaamaaⁿ nmeiⁿꞌ wendyee joo yuu na cwilalꞌue ta̱nda̱ꞌ.